أحب السفر بالدراجة، أحس إني في مغامرة، أشوف المناظر من حولي، وأستمتع بالهواء النقي، وكل ما أركب دراجتي أحس إني أكتشف العالم بطريجة مختلفة، أعيش كأني في مغامرة في كل جولة أروح فيها بالدراجة، كمان إن الدراجة تعطيك حرية التوقف متى شئت.